احدث مغامره طلعت اصطاد علي اللسان في راس البر، كانت ممتعه طبعا، وانت واقف بتصطاد علي مفترق ما بين البحز والنيل ودا من الأماكن القليله اللي في العالم اللي فيها اتصال بين النيل او النها وبحر عشان كدا دي حاجه مميزه يعني والسمك دا بقي داخل في السمك دا والدنيا هناك داخله في بعضها.